اي نعم من الممكن تحقيق السلام العالمي ، بس يطلب كثيغ جهود. الي هي :- لازم نعزز الديمقراطية وحقوق الانسان ،لازم يكون اكو تنمية مستدامة ، لازم اكو حوار وتفاهم ، لازم اكو تعليم وتوعية ، لازم ننزع السلاح المنفلت ، لازم اكو تعاون دولي ، لازم اكو مساعدة من المجتمع المدني